Spendi d'sold a dizuma che al e bel, ma al e anche nen tan bel. Mia mare a m'dizìa i sold spendü mangiant a sun sempre bin spendü, logich che se völe fe d'esperiense, se völe fe cuaich curs, al e logich che, faze ün curs deve paghelu però però anche për d'autre coze materiai a sarìa nen mal